أحب إني أكون الشخص الأكتر ذكاء، الشهرة ممكن تروح وتجيلك، لكن الذكاء <hesitation> يجعد معك، ويخليك تجدرين تاخدين قرارات صحيحة في الحياة.